ජීවත් වන කුඩා අවකාශයක් <hesitation> කොහොමද අලංකාර කරගන්නේ කියන එකට <hesitation> මට දෙන්න තියෙන පිළිතුර තමයි <hesitation> අවම වශයෙන් බඩු බාහිරාදිය තබා ගැනීම කියන එක. මොකද <hesitation> ඕනම අවකාශයක <hesitation> භාණ්ඩ ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න <hesitation> අඩුවෙන්න <hesitation> ඒකේ තියෙන ප්‍රියමනාප බව <hesitation> අලංකාරත්වය <hesitation> වැඩි වෙනවා. ඉතින් කුඩා ජීවත් වීමේ අවකාශයක් නම් අපිට තියෙන්නෙ <hesitation> අනිවාර්යෙන්ම <hesitation> ඒකෙ තියෙන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕනෙ. ඉතිං අපිට <hesitation> පුංචි <hesitation> මල් පෝච්චියක් තියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> අපිට <hesitation> පුංචි සැරසිල්ලක් තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට එතන <hesitation> ඉඳගෙන වැඩකරන්න <hesitation> පුටුවක් <hesitation> මේසයක් වගේ දෙයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න <hesitation> වෙනත් <hesitation> ලොකු දේවල් එතන තියන්න නරකයි. අපිට <hesitation> ඉඳලා හිටලා විවේකයෙන් කාලය ගත කරන්න <hesitation> ඒ වගේම පොතක් කියවන්න <hesitation> කෝපි කෝප්පයක් බොන්න <hesitation> වගේ <hesitation> වටපිටාවක් අපිට එතන හදාගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති නම් <hesitation> එතන <hesitation> ඇසට ප්‍රිය දේ <hesitation> ප්‍රියවන විදිහේ <hesitation> චිත්‍රයක් <hesitation> පින්තූරයක් <hesitation> ලොකුවට ගසන්නත් පුළුවන්.